O trumpet khe bukhukbai tamjago tei bukhuk lorima bagwui trumpet pungo. Trumpet bukhuk no tamnai ni bukhuk o daui tei hama fan fan khe trumpet ni mukhugo dakhe abo pungo. Trumpet bokong o chikon chikon bwlam tongo tei abobai juda juda khorang kariui mano. Juda juda khorang karina khe tamnaini yago se abo tei tamna kwrwung khe khwnatok khwnatok khorang kariui mano. Trumpet ni kaisa bokhorok bo tongo tei nokbar tei khorang nongkhoro. Trumpet no kailaibari rokgo belai khe no tamjago.